طبعًا من مزايا الشهرة الفرص المهنية تفتح لك أبواب واسعة مثل: عقود العمل، والرعاية ،والظهور في وسائل الاعلام ، التأثير ،والتقدير ،وتوسيع الشبكات، بس عيوبها إنها تفقدك الخصوصية وتورثك ضغط نفسي ،وتعامل دائم مع الشائعات ،والتغيرات في العلاقات.